Яхдон як мошин аст, ки барои нигоҳ доштани ғизо дар ҳарорати паст истифода мешавад. Он гармиро аз дохили яхдон берун мебарорад ва онро сард нигоҳ медорад, то ғизо тоза ва тар бошад.